L'assoçio a-o rumô do gesso in sciâ lavagna, à unna vegia casa, à mæ nònna, a-a carrega di çentoun, quella vegia casa donde tëgnan i chen rapii, a-i fantasmi, à Pippo, Topolin e Paperin che fan i acciappafantasmi e tante atre cöse fo genere,